Rasoir, ŋnui ne su- dze be wa tsɔ rasoir wa tsɔ wɔe nya me kpɔna me za na kui ya enyi ege ƒlɔ nu, ge ƒlɔ nu be nye ye. Éɖo la, eɖo la le be ne ɖekuio. Matsɔ nu me woa a tsɔ daɖe ƒe nyanga, <hesitation> me nya na kpɔkpɔo ne ŋyɛ nyɛao. Ahɔtome me ƒu ye tome sugbɔa <hesitation> ya tsɔ rasoir ma alo ge ƒlɔ nu ma a ƒlɔ ahɔtome be ƒu ma keke. Gamea, funu woa, ade ŋgba tsi na nu ma me nao amli na ku- amli ŋku ɖoɖoɖo, donk numɔo ŋtsi ye, numɔo ye nye me kpɔna be ge ƒlɔ nu ma ehiã na agbetɔ ema. <hesitation> Ege ƒlɔ nu ma ne gblɔ me lea, ameshiame hiã eŋtɔ ɖo la ɖo etɔ etɔ, to gbɔ be fifia dɔlele wo va le gbɔ su. Neyi etsɔ ge ƒlɔ nu wo ma tsɔ lɔ nɔvi woa, ne nɔviwo ma tsɔ le ƒlɔ ebe ta yeo, ne miyɔna dɔle be bala alo kaflã shida, ne dɔme wo gba dzeme dɔɖeo nɔviwoa ŋtsi ye ne tsɔ ge ƒlɔ nu wo ma tsɔ nɛ tsɔ le zazã, lãklivi ye ne le agbadze me nɔviwoa ne estã evɛ hɔe tsɔ le zazã kpoa, eɖo lãme nao tsã. Ta ehiã be wo ŋtɔ eɖa ɖo tɔ wo. Baba wo gba zana ge ƒlɔ nu. Ne wo ŋtɔ ne ɖo kpoa ne ble tsɔ ɖe ŋtsi ne eyi baba hɔme ne ekpaɖa nɛa, no o dza ƒlɔ ta naoa, tsɔ tɔwo na baba ne wa tsɔ ƒlɔ ta nao kpoa ile <hesitation> ile ya- ya kpoa agbe le ɖokui wo me.